ممكن أختار إني أوجف الزمن؟ لأن مجريات الحياة، فلا الزمن مرة متسارعة، وتسبب ضغط نفسي مرة، <hesitation> فبختار إني أوجف الزمان عشان أرتاح وأرتاح وأرتاح وأفكر بهدوء لخطواتي القادمة، وأشوف تقدمي، فأهدافي كمان. أقيم نفسي أقوم أغلاطي وأحاول أسيطر على الأمور بشكل أفضل، بشكل مرتب، أحط خطط من أول وجديد، لو عندي أغلاط.